Ciapa l'aspirapulver, taclu a la curent, taca ël butun e pöi prima dë giré për la stansia a cerca dë capì se pöle pasé o menu, cuindi s'a ie tropa roba, l'ambarune tüta da 'na part e pase l'aspirapolvere avanti e ëndré pöi ti sposte la roba e finese l'autra part d'la stansia